Duranti na simana mi po capitari di manciari di sòlitu di quattru a sei tipi di frutta diversi; dipenni macari di la frutta chi c'è nni ddu perìodu e si a mia mi piaci. Iu manciu quattru - cincu frutti a lu jornu. Duranti na simana arrivu a manciàrimi trenta - trentacincu frutti. Virduri, inveci, nni manciu picca. Manciu lattuca e rùcula, dui o tri voti a simana.